Xáne, <hesitation> ma̱tha̱nꞌla, ste̱e̱, mbá lájwíin, xáne none̱ xu̱kú tsíí guáꞌdáá xnaa, xóo ste̱e̱ xtíla̱, xáne ꞌne mbáa xtíla̱ tsí wáxi̱i̱ máꞌ, yáá neꞌne wa̱ꞌxaa, maꞌgíi̱ má xndú, gíꞌdu̱u̱n má juérte̱ naꞌsiee̱n ngrego̱o̱, juérte̱ naꞌsiee̱n ngrego̱o̱, tsetse rí naꞌsiee̱n ga̱jmáa̱ mba̱xtá ngrego̱o̱, ndayée̱ nawatasngotiga̱a̱ ꞌne mba̱xtá dí ma̱ꞌnii̱ xndú. Juérte̱ ngrego̱o̱ naꞌsiee̱n. Yáá neskoo má rí ngrego̱o̱ naꞌsiee̱n ꞌkho̱ rá, ámba̱ gáyo̱o̱ dí wámba̱ má, ste̱e̱, ngroꞌoo̱ ndaꞌyée̱ xáñá ná ma̱ꞌnii̱ xndú. Ge̱jyoꞌ má to̱ꞌo̱o̱ awúun guꞌwáá áꞌyée̱ xáñá, ge̱jyoꞌ má ki̱xi̱i̱, ge̱jyoꞌ má ki̱xi̱i̱, <hesitation> ngrego̱o̱ ndaꞌyée̱ mañuu̱ xáñá ná ma̱ꞌnii̱ xndú. Xkuaꞌnii ga̱jmáa̱ mba̱xtá. Na̱nguá nixkamaa̱ ne̱ xúge̱ꞌ, gátsíí nagíꞌdu̱u̱n má mbu̱júꞌ, ngamuu̱ tsu̱du̱u̱ guꞌwáá ñúꞌún, ndaꞌyée̱ náá ma̱ꞌnii̱ xndú, tsimuu̱, gataa̱, ki̱xi̱i̱. Ndaꞌyée̱ juérte̱ náa ma̱ꞌnii̱ xndú, xkuaꞌnii ga̱jmáa̱ tsí mba̱xtá ꞌkho̱ mangaa. A̱ꞌkho̱ rá, e̱ste̱e̱, <hesitation> ndaꞌyée̱ xáñá. Nee- nangrigo̱o̱ꞌ má atsú akho̱ mbiꞌi, ngrego̱o̱ dí ndaꞌyée̱ xáñá. A̱ꞌkho̱ nda̱yo̱o̱ khúún xí na̱nguá xkamaa̱ xáñá rá, o nixkamaa̱ xáñá ná awúun xaná ná ma̱ꞌnii̱ xndú rá, <noise> a̱ꞌkho̱ ñajuun rí, ste̱e̱, máján má xí nixkama̱ xáñá ná ma̱ꞌnii̱ xndú. Xí na̱nguá rá, na̱ta̱ꞌaa̱ awúun guꞌwá, na̱ta̱ꞌaa̱, a̱ꞌkho̱ nani̱mújún khúún náa nagáya̱ náska, nagáya̱ rá, na̱ra̱khuáa awúun mbá kartóon, a̱ꞌkhue̱n ñajuun, ste̱e̱, na̱sngóo̱ ná ma̱ꞌnii̱ xndú. Xkuaꞌnii ga̱jmáa̱ tsí mba̱xtá ꞌkho̱ ngrego̱o̱, rí ma̱ꞌne xndú. Xí niꞌnii̱ má xndú rá, gíꞌdu̱u̱n má nandxaꞌwée̱, juérte̱ ndaꞌwée̱. Nakujma di yáá niꞌnii̱ má xndú, mbrúꞌkhun iꞌnii̱ tiempo dí núkó ma̱ꞌgíi xndú, mbrúthun ndxaꞌwée̱. Yáá xí niꞌgíi̱ má xndú rá, yáá naꞌnii̱ má ne̱ rá, mbrúthun ndxaꞌwée̱ mbu̱júꞌ. Díjuun nandxaꞌwée̱ rá, porque ma̱thia̱á rí wámbo̱o̱ má niꞌnii̱ xndú, a̱ꞌkho̱ nagájnaa̱ na̱ke̱e̱. Gátsíí mbu̱jú máꞌ ma̱ꞌnii̱ xndú, yáá ndeꞌyoo̱ má náá kua̱ꞌa̱n xndú rí niꞌnii̱, ikhín na̱kaa̱ jmbuu̱ awúun xáña rúꞌkho̱, dí ma̱ꞌnii̱ xndú. Ndámbo̱o naꞌnii̱ xndú, nagíꞌdu̱u̱n nandxaꞌwée̱ mbu̱júꞌ, porque wámbo̱o̱ má niꞌnii̱ xndú, kajngó nandxaꞌwée̱. Mbámbá ndámbo̱o̱ xtíla̱ naꞌne xndú, puro nandxaꞌwá, mbrúthon ndxaꞌwée̱ rúꞌkho̱ rá, a̱a̱nꞌkho̱ rá, xí wámbo̱o̱ má niꞌnii̱ xndú, wámbo̱o̱ nijráꞌáa̱n má gu̱wa̱ꞌ rá, jndo gu̱wa̱ꞌnítsu xndú rí niꞌnii̱ rá, a̱ꞌkho̱ rí nabóo̱ rá, ma̱béwóo̱. Xí wámbá má nibéwóo ꞌkho̱, nabóo̱, atsú semana dí nabóo̱. A̱ꞌkho̱ dí ma̱wiꞌthíin i̱jii̱n rá. Xí niwiꞌthíin má i̱jii̱n rá, a̱ꞌkho̱ gíꞌdu̱u̱n má na̱gu̱wíi̱n i̱jínxtílá na̱ka̱jaguu̱n, mbróthon iꞌnii̱ mbu̱jóꞌ, nariꞌkhuu̱ a̱ꞌwóo̱ dí, ste̱e̱, <hesitation> gíꞌdii̱n e̱je̱n ꞌkho̱ rá, mbrúthun iꞌnii̱ rúꞌkho̱ rá. Ní̱nii̱ xóo dí nákhí ndaꞌyée̱ xáñá, mí tsíꞌnii̱ xóo dí naꞌnii̱ xndú, e̱mbrúthun iꞌnii̱ mbu̱júꞌ, mbrúthun a̱ꞌwá jayée̱. Xí gíꞌdíi̱n má i̱jii̱n, a̱ꞌkho̱ dí tsetse na̱ña̱wúu̱n i̱jii̱n rá, tsetse porque xtárákaa bi̱yú ri̱jma̱á ñúꞌún, xtrákaa bi̱yú rá. Xí ma̱xáña̱wúu̱n mújúu̱n i̱jii̱n rá, ma̱gajiꞌyáa a̱dée̱ gáꞌne bi̱yú, kajngó tsetse dí na̱ña̱wúu̱n jii̱n. Xí ndeꞌyoo̱ má dí xtrákaa bi̱yú rá, gíꞌdu̱u̱n má, ste̱e̱, nandxaꞌwée̱. A̱ꞌkhue̱ ñajuun dí naꞌthúu̱n i̱jii̱n dí xtrákaa bi̱yú. Nagáñúú jínxtílá no̱rkoꞌ <hesitation> ijná, nagáñúú ta̱ꞌa̱án i̱jínxtílá awúun guꞌwá, xí ndeꞌyoo̱ khaa̱ rí xtrákaa bi̱yú rá, nathée̱n khaa̱ rúꞌkho̱, porque nadxawíín i̱jii̱n rá, nágáñúú i̱jii̱n no̱rkoꞌ <hesitation> ijná awúun guꞌwá, náa me̱do̱ mbo̱ꞌ. A̱ꞌkho̱ꞌ rko̱ꞌ <hesitation> ijná ijii̱n, nandxaꞌwée̱ ikhaa̱. Mbo̱ bi̱yú na̱ꞌkha̱ rí ma̱gajayáa adée̱ rá, nandxaꞌwée̱ juérte̱ wíji̱i̱. Aan, ajndo thiin eꞌ-xpípíi̱ wíji̱i̱ rá, narekhoo̱ bi̱yú dí ma̱xáꞌga jaguu̱n i̱jii̱n. Xómá i̱jii̱n rá, no̱rkoꞌ <hesitation> ijná i̱jii̱n ná gu̱ꞌwa̱, awúun náska awúun iná ꞌkho̱. Xu̱duta̱ꞌamijná tsí makiin ꞌkho̱ no̱rkoꞌomijná, porque ikhaa̱ na̱ña̱wúu̱n i̱jii̱n. Xkuaꞌnii eꞌne xtíla̱ tsí gíꞌdiin i̱jii̱n, nariꞌkhuu̱ má xúꞌkho̱ a̱ꞌwóo dí-dí naꞌnii̱ xndú, mí dí, ste̱e̱, na̱gi̱dii̱n i̱jii̱n. Kuaꞌnii eꞌne xtíla̱. Yáá tsí xkuaꞌnii comunicación dí naꞌnii̱ khaa̱ gajmíi̱, e̱ste̱e̱, i̱jii̱n, tsí xtíla̱. Óra̱ yáá tsí ño̱ꞌo̱n rá, xóo xu̱kú tsíi lóro̱, tsí tsíwi tsí, <hesitation> i̱ꞌwíin ño̱ꞌo̱n, puro nosiee̱n trámii̱ jin, nosiee̱n. Mbóó ná nambáxi̱ín tsí tsu̱ꞌtsún, mbrúthun siee̱n jin. Xómá tsí ño̱ꞌo̱n tsí, e̱ste̱e̱, <hesitation> ste̱e̱, loro rá, mbrúthun sian lóro̱ jin, mbrúthun ini̱i̱, none̱ꞌn <hesitation> ejnée jin, xáne nuñíi̱ comunicar mejnée̱ jin rá, porque brúthuun aj- nusiee̱n jin. Xómá ño̱ꞌo̱n tsí thúu̱n paloma rá, mbrúthun sian paloma mbu̱júꞌ, nosiee̱n, none̱ꞌn <hesitation> ejnée̱ má khii̱n. Xáne a̱ꞌwúu̱n jin. Xúꞌkho̱ má, e̱ste̱e̱, i̱ꞌwíin ño̱ꞌo̱n rá, mbruthun isiee̱n mbu̱jú ikhii̱n. <hesitation> mbámbáa xu̱kú wájí iꞌsian, wájí nandxaꞌwá kajngó no̱o̱-no̱nemijnée̱ ikhii̱n. Xómá ene̱ xtíla̱, bróthon isian xtíla̱, mbrúthun isian rundú. Mbá ná egóo̱ jin, xúꞌkho̱ má ene̱ ño̱ꞌo̱n mangiin, mbámbá ná egóó ño̱ꞌo̱n. <hesitation> xóo ño̱ꞌo̱n tsí ithúu̱n, ste̱e̱, <noise> druwi, mbrúthun iꞌsian druwi, mbróthon iñíi̱ comunicar mejnée̱ jin, no̱ꞌno̱mijnée̱ mbá grupo ini̱i̱ jin, xóo lóro̱ ꞌkho̱, tsu̱ꞌtsún ꞌkho̱, i̱ꞌwíin ño̱ꞌo̱n tsí, júwa̱ꞌ tsí, e̱ste̱e̱, nuñi̱í comunicar mijná rá, pero mbruthun esiee̱n, brúthun ndxa̱kuu̱n, kajngó mbáambáa xu̱kú naꞌnenuwiin dxíyo̱o̱, tsí xtáa ga̱jma̱á náa tsí ñajúún dxíyo̱o̱ none̱mijnée̱. Xkuaꞌnii ene̱ xu̱kú tsí júwa̱ꞌ inuu, ste̱e̱, n <hesitation> baa ge̱jyoꞌ tsí niniñúú ana̱ꞌlóꞌ, junjún, none̱mijnée̱ mbámbá grupo ini̱i̱ jin, none̱nuwii̱n ajngúu̱n, náá tsí ñajúún a̱nguíi̱n. Xkuaꞌnii ndxa̱kuun xu̱kú. Ikháánlóꞌ tsíꞌyááló xáne ndxa̱kuu̱n, pero xkuaꞌnii jaꞌnii dí na̱ndxa̱kuun xu̱kú tsí guáꞌdáá xna, ño̱ꞌo̱n gajmíí xtíla̱.